Pues nikan nopueblo kuak itlah kichiwah ilwiltl kitemaka mole a veces de pollo, o a veces de toro. Pues kuan monamiktia inon kachi wenyi ilwitl kichiwa porque pewa y velación tlanexiliah, después este tlanesi pa tikihtowa tlatlakias este magrina, yuwi yuwi icha neka primero yuwi icha novio, después ohpa kihtlamaka, ya ompa yuwi icha nekan novia, yahpa kuehta ompa yuwi tlamitih, pero tlanesi ompa oksipa tlatlakuas, pero axa tlatlakuas imama siwatl, este tos ke yeyi tonali fiesta, iwa sí miak gentes porque cuando velación yuwi ifamilia novio, ifamilia novia, iwa pagrino ininvitados, iwa neka si miak gentes, depende nono pagrino depende pagrinos kipia miak gente, katki pagrinos amo kipia miag kente, sí.